Eh tomi ittan damuwa duuniyaaru gotellaatan mi ittan habre, Hakkunde lesde kowadi bo konu wala ko beddinta duniyaaru sinaa masibo, Mbarugo himben be andaa anditai, Bikkon be rewbe pat don maaya haa konu hakkunde lesde ngamman mi ittan mi mbara ko.